आयज तू औगी औगी काशो दिसता इष्ट किटे जाले तुका। आशो तू अजीबाद बरो दिसानी तू हस्ता खेळता तितूनुच बरो दिसता। किटे जल्ल जाल्यार मका सांग हाव तुझी मदत कोर्तोलो इष्ट।